Ndabbawa jei mi buri yidugo kanjum woni gertugal ngam tomi wurni gertugam neebi-neebi mi wawan mi hirsa dum mi iyakka kusel am